Ny fieritreretako manokana aloha an, dia miankina amin'ilay firenena misy anao. Raha ny eto Madagasikara dia oniversite am-panjakàna tena hitako hoe tena tsisy ilàna anazy. Aleo lavitra mianatra m- irery, mianatra amin'ny tenanao, toy izay miditra amin'ireny. Fa ohatra hoe any amin'ilay firenena mandroso ireny an, tena misy dikany. Ilay miditra oniversite tena hoe mampiova zavatra raha oharina amin'ilay tsy miditra oniversite.